X̱i'k nak ti mnech <noise> ilelëdz xti'dz dios kreo ke zak kambiar bida chen mnech, lë' mnech iban wen gunuga dzekna bos zak kambiar bida por medio gu'n nak xti'dz dios.